<noise> báh muoh taih tsáh muoh báh muoh ain naum ein chí laih cai naum tsai có vaso chia yia la seih chiah shiu mü ain la mui mi yoih chía shiu tó caih naum auh oh jó áh ko do gi báh uh yáh mü jóh tóh shiu ain la mui tóh lo cháh ain la mui tóh taum ajo ko lo cha ain jo muoh naih yiah jo áh jo auh jo éh muo chí.